Lu dubbiu è l’unica strata p’arrivari a la canuscenza. Sulu avennu dubbi si ponnu apprufundiri li custioni. Nuddu po’ aviri la virità dintra la sacchetta e chiddi ca na vota parevanu virità, attraversu li dubbi venunu misi in discussioni. Nun ci sunnu virità ca nun ponnu essiri misi in discussioni.